Ileegum, á bákáaţ peewun pëëme bibáajee búnkajúkan ileengum búunkáado. <hesitation> me bíinjee káawín báanjúnkáyël, ţíi mbáankáaţ bunkunk fëërigo. Bëënjáabú búunpáţësiyël. Iloŋ cí ndoonko ŋalëyunk ndoonko ufúuţ, nduloŋ cí ndoonko ŋalëyunk ndoonko dúnjowabëţ ndáanjowabëţëdí waw. Ŋálëyunk ndoonko ndáanjowabëţul ţúyël dí káanko júkanan ţëënko ndáanjowabëţëdí. Iŋalëyunk ufúuţ pëënţúyël dinka busaanku, uwala bëëleenj yul koobáará ufúuţ dul waw. Ayí meeyunk koom mëësobeela, mëësobeela mëënţëmun jáaţ fëënkëmël dí unţuye. Dindúuţ piya, dí ikáaro iyan, dindúuţ piya këëfemël dí dúuţ piyamël dí dúuţ ikaaro, këënţú mëësobela udonk dikacoka. Ací baankámbunk fëërigo, ayime ileegum dëëmb ná búnkël, jáanon këëţuyëlërël dí ufëërigo. Dí pëlas pëloŋ dí bameenţu fëërigo, dundejá dëënjowabëţin këëjowabëţin iko; jáaţ ikoongëlir waw. Këëţuyël dul, bí jowabëţël dul. Bëënjuŋa bëëntíis bëëntíis aa yíibá.